Mu bera so boni han desin-animerɛ a bira un zun nu reyɛleman u ankor filmu <noise> un bɛ yi ma mu besosi mɛ wa yi dia han desin-animerɛ mu bera so boni o vɛ ji aro naso lo bɛ zun bie mi ma lera mi cie a to ro vɛ ji sunu doso lo wa aro ji a virira mi te